في أحد الأيام كانت هناك شجرة يمكنها -تت- تتحدث، وتتكلم مع الأشخاص الذين يستمعون إليها عن قرب، وكان من من -ظم- ظمن هذه الأشخاص فتاة صغيرة يتيمة ما لها حد أبوها، وأمها متوفيين، وما لها إخوان، تتعامل معاملة الأشخاص -ال- الدنيئة من -ال- الأطفال الأصغر منها، والأكبر منها.